Gny hôtely amin'ny tagnà misy anakaihy zao, gny faran'ny lafo, mandeha cinq cent mily francs, gny faran'ny mora mandeha cent mily francs.